Itony aby a karazagna mofomamy fantako: a <hesitation> mofomamy a fa- fanaovana amin'ny mariazy a, dia mofomamy fanaovana amin'ny anniversaire a, dia mofomamy a fanaovana amin'ny soratra, dia mofomamy a hohanigna raha fetim-pianakaviagna fotsiny tsotra izao.